Na ronato xinladika nis kwan lox kanax lei nis kwan dorbax in rutenax lei iaka lo llicha loi anax nia niax lyixo loi xinla neto llin gonsale xinladika dierox